Ko'o najtyë dun tëm jotyë tëm nëchyëxë pues jue jedun padakëp este tyam a'ax jedunmyas i'ixë jada'atyën je'e a'ax dun nyënëmbyë agua oxigenada je'e jedun myaj nademëp we'en jedun je'e tek ji'ip pyat'sëm madyëbë najtyë dun ji'ib të myëmëyë o alcohol mëdyëbë najtyë dun mëdë jadun padakëp.